Gafaleji ko kayaaji ɗi un watoto to un lototo nder wurngo ko wendu. Min ni nde na mi lotowo e wongo ba mi annda ɗi, Amma ni mi anndi ɗun natata e kayaki teddun. Dun ɓuri yikki ɗun nata ge gafaleji e sarla famare.